K <hesitation> ixin na chunda nia guta ringixin ne guyaa la ta tseba kunjnthia tatse ba ngunchixin ne ba thi ngee thia kuxin nchia kunia la la nditon nditon jii naa thi kuniala rue ba thi nch'ee bala nchejna ba tha xithikon ngu jii ku ngui chujni jna'yan a ngui ku kuñao nguji ku chuxin'ian ua ba laya nguyala taguen ba thi nch'ee ba nch'ee ba thi sinchejna ba ng'ee na ba ng'ee sinch'egu jna thi sincheguu ku yaa nch'ee bala thi yao thjirue nei na thingi ba ngee thia thi ku thi na xruchinagua thi thjin nch'ee bala yaa ngu yaa thi anto thi nchejna ba thi nch'ee ba jna thi ku ngui kundoo ngui ku chunxin ian bala rongaba ng'ee k'e thikon ba the yaa nei na xra tsanga tao ba porque thi thinko ba ng'ee thi ku jindachigin jna u thi ku tsorakjuin thi nch'ee bala jee bala aro u ngaxiin ba cha thi ku mixianla la nditon nditon thigu 'ian chuu ba thi kunia runa. A la thi kuan la cha cha nunguxin chegina gee nthia ku cha chunda ba juaxraxaon jee bala thino choen ba laruee chuu ba jaa chunda jayee ke nthia kula jeera la rue chu ba ndarona ke thi k <hesitation> ixian ku thi kunia la thjiu ya chu k'e xreen nch'i thi thjio ya ncho ngandee ba chingala chuu ba na ngu ngua xa nchia tee bala ku yala thigu nuee thi rue chuu ba bangu'u nch'ee ba bangu'u thia thjajun ne ba yaa yaa thi je'e bala nchejna ba jeela ba thinge ba thi ncheeba ncheyaa jea thi thi nda tsinge'e ba jean nda isinche ya ba thi sinchejna yaa ku yala jinaa jinangoa jina xra inaa chujni ba rona yala ku yala nditon nakua kunia la nditho jina ruena ba thi jee ni xro chujni ni ku menxinla u yaa ni latojinaa ba lathinge ba thi nchiala thjiyee ngee nthia ku thi nchinch'ee thia nchiala nguyala rakjue ba thi thi ku mixian.